<noise> <hesitation> lekk yi ma gën a like te mu seer lool <hesitation> bari na sax, xanaa ma tuddal la si yenn rek waaye bari na, xëy na ma tuddal la sax mu am yoo xam ne sax fàtte naa leen sax, waaye li nga xam ne moo laay mun a tuddal rek <hesitation> benn bokk na si boo xam ne du man rek maa ko gën a enjoy <hesitation> maa ko gën a taamu ndax dafa nekk loo xam ne nii askan bi yëpp képp koo xam ne ni togg nañu ko sa kër rek pour yow tey lekk nga lu neex, mooy yàppa, benn yàppa. Ñaar jën rawatina bu weex bi jën bu mag, waaw sipa-sipa. Ñett yii de bokk na si yi nga xam ne ni lu lu ma bugga la waaye dafa seer. mun na ko ëppa nag waaye du ma mun a lim lépp, waaye bari na si lekk yoo xam ne ni daal yu mel ni jën bu weex daal, yàppa sipa-sipa, waaw. Yooyu daal bugga naa ko trop, waaye nag suma suma li bi bi ma gën a gën a bugga daal même su dee yàppa sax, man ga- local ganaar bi mooy suma best food, mooy suma lekk bi ma gën a bugga. <noise> Waaw ganaar local moom laa gën a bugga bu dee itam <hesitation> si si wàlli yàpp man ganaar boo xam ne nii <noise> nekkut ganaar yooyu di nekka si poltry walla ñu koy wax poltry yu xamee ko local ganaar si kër gi man yooyu mooy suma best, moom laa gën a bugga.